Tempat yang kebiasaannya adalah seperti di dalam hutan, di dalam- ya, kawasan yang jauh daripada bandar menyebabkan kita mempunyai frekuensi yang teruk.

Saya berharap saya boleh melakukan macam-macam seperti mendengar, melihat televisyen ataupun- kerana dulu kalanya kita melihat televisyen, tapi sekarang kita tidak perlu ada televisyen, terus saja tengok pada laman Youtube.

Cerita yang terkenal saya amat minati adalah seperti <noise> monyet berpakaian manusia. Ya, monyet itu akhirnya melarikan diri tanpa pakaian itu.

Cuaca sangat baik, tenang, sejuk, hujan bersepoi-sepoi, angin bersepoi-sepoi bahasa, hujan renyai sejuk.

Guru sangat membantu saya dalam mempelajari <hesitation> meningkatkan pendidikan saya. Manakala saudara-mara saya juga adalah sangat rapat dengan saya yang menyebabkan saya sangat maju ke hadapan di dalam dunia dan juga akhirat.

Sekolah-sekolah di kawasan saya adalah sekolah yang sangat-sangat besar dan juga penuh dengan guru-guru yang bertanggungjawab dan murid-muridnya juga adalah seorang yang comel-comel.

Berikan pinjaman yang, mungkin dalam <hesitation> lima ribu ringgit untuk membantu mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan akan membantu mereka yang tidak mempunyai kesesakan kewangan.

Objektif yang kreatif adalah seperti hiasan yang menggunakan hiasan daripada buatan tangan sendiri. Ianya sangat unik kerana anda menggunakan barang-barang yang sudah dipakai untuk anda membuat hiasan dan ia sangat mudah dan membuatkan anda nampak seperti seorang yang kreatif.

Nasihat yang saya akan berikan ialah jangan berhenti merindui dan teruskan menghubungi keluarga anda kerana sekarang amat mudah menghubungi keluarga dengan teknologi yang ada sekarang.

Seorang ayah dan juga ibu boleh membantu anaknya dengan mendidik dan memberikan perhatian yang sebaik mungkin kepada anak-anak agar anak-anaknya tidak mendapati anak-anaknya itu tidak diberikan perhatian.

Saya menghasratkan untuk mendapatkan anak-anak yang solehah, yang bagus budi pekertinya, yang baik imannya, yang menjaga tata tuturnya, dan juga yang cantik-cantik dan comel-comel belaka.

Saya menjaga tubuh saya dengan <hesitation> sentiasa bersenam dan juga kesihatan pula, saya jarang minum air sejuk dan saya jauhkan diri saya daripada mengambil gula.

Pendapat saya, menggunakan khidmat perbankan dalam talian ini adalah sangat bagus kerana ia dan memudahkan kita daripada kita- dan menjimatkan masa daripada kita keluar pergi dan mengeluarkan duit.

Sebab yang biasanya orang akan berhijrah di negara saya ini, kebiasaannya disebabkan kewangan, dan juga disebabkan ingin mengubah suasana yang ada sekeliling untuk mendapatkan suasana yang lebih cantik dan berjumpa dengan orang yang lebih berdikari.

Saya sangat suka berenang kerana ketika saya berenang, saya merasa seolah-olah saya ini tak berenang.

Artis yang saya sangat gemari adalah artis Ramli Sarip kerana artis ini sangat pandai menyanyi. Dia juga seorang yang mempunyai vokal yang sangat menarik.

Perkhidmatan yang saya gemari LRT, tren ataupun kereta api, kerana ia memudahkan saya berjalan dan menjimatkan masa saya untuk pergi ke sesuatu tempat. Selain itu, saya juga menggunakan <noise> kereta.

Warna yang saya sukai ialah warna putih. Ia adalah warna kesukaan saya. Warna putih melambangkan budaya saya.

Saya juga mera- rasa risau kepada telefon bimbit kerana telefon bimbit ini sangat panas dan mudah meletup apabila anda tidak menjaganya. Jadi, jangan mengecas telefon anda terlalu lama.

Tak habis-habis cerita pasal TV, filem. Cuba cerita pasal benda-benda yang best sedikit, macam <hesitation> lagu ke. Kenapa tak habis-habis TV, filem atau drama. Cuba cerita pasal puisi ke?